Hanai komai latta ɗon mari njaudi, ngam ta'alari koli men fotata. Dole goɗɗo ɓura goɗɗo njaudi sai o yoɓa mo wala njaudi huwanamo kugal oyiɗe.